دراسة الاقتصاد والمالية مهمة جداً لأنها تنطيك فهم عميق عن كيفية عمل السوق وتأثير القرارات المالية على حياتنا، المعرفة بالاقتصاد تساعدك في اتخاذ قرارات مالية ذكية سواءً في حياتك الشخصية أو في عملك، كمان بفهم الاقتصاد تقدر تتابع الأخبار الاقتصادية وتعرف كيف تأثر على المجتمع وعلى حياتنا اليومية.